أفضل الاستزادة بالوقت لان الوقت بعطينى فرصة احقق أهدافى وأعيش أوقات مع أهلى وأصدجائى واتطور نفسىالمال مهم بس اذا عندى وجت كافى أقدر أشتغل وأكسبة الوجت أذا راح ما يرجع وهو أثمن أشى بالحياة